हद्व्या रंगाचो विचार करताना काई महत्वाचे संबंध मनात येता। पहिले तांचो संबंध छड करून उष्णताई आणि उज्वाडाकडेनं असता। तातूथल्यान् उमेद, ऊर्जा आणि सकारात्मकता ह्यो भावना मनात येतात। हद्व्या रंगाचो संबंध सूर्यफूल, लिंबू, शाळेचो बूस'ई ह्या सारक्या गज़लिकडेनंय असता हातून खुशीची भावना असता। पण थोडी जागरुकताई सुद्धा असता कारण हो रंग सहजपणाने लक्ष ओडून घेतात तातून्दा आनंदी। आणि खबरदारी दिवपी अशी दोन्हुई गज़ल असं जाका लागून तो एक मनोरंजक आणि गतिशील रंग ठारता।